ཐ་བའི་ཤ་ཁན་སེམས་ཅན་གྱི་སྟཫ་ལབ་རྣ་དེ། སྲིད་སེམས་ཅན་དེ་ལོ་ནག་ཆ་གྱི་ལྷོ་ཀསྣང་མ་ནིང་སེམས་ལབ་ཐོའི་ལྡན། སེམས་ཅན་དེ་ནས་ཉི་ཟླ་བརྒྱད་པ་བརང་ཤ་ཏེས་ད་ཤ་དག་ཞིག་དེར། འདོད་སེམས་ཅན་དེ་ལོ་བརྒྱད་ཐུན་ཙམ་གྱི་སེམས་ཀྱི་མེར་ལོ་ལ་ི་ཤ་འདོད་ཞིག་ཅན་དང་བལྡ་དཀྱི་ཞེས་ནས་བརྡཔོ་ལའོང་བ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ནི་བརྒྱད་ཤོས་ཆའི་གཏམ་དེ་བརྡ་ཅན་ཡིག་སྒྲ་ཡིག་ཞིག་དུ་འཛོལ་ཐོང་རྒྱལ་ཐོག་མར་སེམས་བལྡ་ཞིག་སྦྱེལ་ང་བརྒྱལ། འདོད་སེམས་ཅན་གི་ཀོཤ་དངོས་འདོམ་པ་ཉི་ཤུ་རུ་པར་འཁོན་མར་བོད་སེམས་ཅན་དེ་ལོ་དང་བསག་བཀའ་བོ་ཅན་སེང་དག་འདི།